það er miðvikudagskvöld í Reykjavík yndisleg matarlykt fyllir vitin Reykjavík food and var að byrja yfir tuttugu matreiðslumeistarar hvaðanæva úr heiminum hafa komið sér fyrir í eldhúsum sextán veitingahúsa í Reykjavík og töfrað fram dýrindis matseðla í samvinnu við heimamenn mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að

árið tvö þúsund og tvö við sjáum gífurlega mikinn mun þetta er eiginlega meiri munur en veitingastaðir á Íslandi

og þeir eru orðnir svo góðir og þeir eru orðnir svo fínir og flottir og þetta er orðið sérhæfðara og

erum að fá þessa erlendu kokka

við þurfum að velja þá við þurfum að

þeir þurfa að passa algjörlega inn það er ekki hægt að vera bara með næsta erlenda kokk

er orðinn dálítið mikill munur á og þetta er

staðir verða bara að standa sig í byrjun

Vera í Marshall húsinu stendur Rita

vaktina hún er fædd í Taívan en flutti ung til Kanada lærði í Frakklandi dáir ítalska matargerð og rekur veitingahús í Danmörku rita lærði verkfræði og segir það hafa áhrif á eldamennskuna við erum með tvo þeir eru búnir að setja upp geggjaðan

fjögurra rétta matseðil sem ég er virkilega spenntur fyrir og það sem ég er búinn að smakka er tók með sér keppnisskapið úr íshokkí var valinn matreiðslumaður ársins í Finnlandi tvö þúsund og fimmtán og lenti í fjórða sæti í og lenti í fjórða sæti í hvað er hitta kollega í öðrum löndum og fá þá í heimsókn með því að deila hugmyndum fæðist oft eitthvað skemmtilegt þótt það sé kannski ekki nákvæmlega það sem þeir buðu upp á á

hreiðrað um sig og hefur þar sígilda enska rétti til vegs og virðingar vegs og virðingar

hefur einnig látið að sér kveða í samtökum sem vilja auka hlut kvenna í stétt matreiðslumeistara

gestirnir eru orðnir kröfuharðari þeir eru orðnir lærðari þeir eru orðnir

reyndari

eru að biðja um það er hægt að tala við þá útlenskt Hamilton Johnson við grillið og eldar eins og hann gerist bestur þetta er í fjórða sinn sem hann tekur þátt í food and Fun hátíðinni